Quesu, garavullus i una latina d'atún, i ahilandu pala calli! Más que ná porque me passa muchu de comel assina ligeru porque la tupa de trebaju que tenemus namás que se despacha ahilandu i no perdiendu tiempu. Craru que tamién devi de sel dela mi educancia alemana, i es que pala cosas de comel los alemanis son genti de no perdel tiempu i la concentración en el trebaju.